جدوں میں گیارہ بارے سوچدا ہاں تے کجھ چیزاں میرے من وچ آندیاں نیں۔ پہلی گل ایہ ہے کہ ایہدا سندربھ <hesitation> سمرتہ نال ہے۔ جو اک اک سنگٹھت اک دوجے دی ملکیتی ورگے۔ ایہ نمبرولوجی وچ اک <hesitation> ماسٹر نمبر بھی جانیا جاندا ہے۔ جو جیون دے آتمک جانکاری اتے سوجھ بوجھ نوں درساؤندا ہے۔ دوجے دا سماج جس نوں کئی لوک خواباں دیاں چنگیاں خواہشاں نال جوڑے نیں۔ جو اکثر <hesitation> یاد رکھن والا سمیں، گیارواں کنٹا وی آندا ہے۔ جس دا تے آخری موقعہ اتے کھلاڑی والی ٹیم۔ جیویں فٹبال دا وی اس نال سنبندھ کیتا جا سکدا ہے۔